Pues par gatiazu, pues este bueno, nú ra ni racknee este xini ah pues este racknee th-th gyéw, th ni gyéw gagu bxiny antes de tchi gatiazu, tchi gack nee ga th gix-limón’e, gyzooby gyndyabu dógy nigýehw, dee gy’ah, nii guen ga nani pz ¿por qué? Pues run ni este nix ru zywni cuerp quiety ru rzeendy raba racknaa ni tchi gula zack gýew thbï. th tiop cop mezcal ni rye raba nez réh’ah tchi chiloo ¡ah! Gustias rnii ni, einty ra ni rgob cuan ah, zëga tchee raxa th toqu’e th nia tchi nix ga ratyaz raxa, ranii ni gustyas racknee tchew th cuan’e, th té, gula th cop mezcal’y rnii raba ré, nii ni este rzyw nix tëzu tchi gustyas gat-tyazu ah tchi nix za rackneen gat-tyazu ahora si zëty nii rckyn raba, par nii nara ni racknee zany.